Tuu <hesitation> tuuga tulõ pääle naadaq joba edimäidsist klassõst pääle, <hesitation> väikeiside latsiga ja sääl piät täüskasunuq selgehe vastutusõ võtma. Et oppajaq ja tõõsõq kooli tüütäjäq piät regulaarsõlt tegelemä egä juhtumiga lõpuni ja tegemä kõvva vanõmbidõga ütistüüd, et kodo ja kuul tegutsõnuq üttemuudu.